Tiiä-äi maq joht, kuis tuu radar naid asjo üles löüd. Ma arva, et tuu um kuigimuudu valgusõgaq äkki, määnegi valguskiir vai. Ei tiiäq esiqhindäst. Kuigimuudu tuu radar saa märgi vai saa teedäq, et kuimuudu, et noh, määnegi asi tulõ.